Ja na xana xine tusan bathusana ndithu jina para thi <hesitation> o sea nch'on thi thu sua ntha thucha nganien vez de si'i ni nda xena chajina ngu thachjuin xingo tusan o xanda o tusan juanixin nda rijin thu th'ethu tatsigu nda tathigu tsje azúcar yaa thi thun tusu bala thu changoni rune ni nguji sea nda thusan o nisonda thunsan o jua niso yen nthia thu o thuxreo niso tho ningu ji nthia yen aña chuba tjinda para th'i ni ba thuch'angoni nch'on ngusuba o sea cuando ch'u neni nguji comida ya nchi en vez de ts'ini cosa nche'e dañona chajina ts'i ninda ke nthia tuchjuin nthachua chua t'o para ts'ini.